ג׳יבּ רקוה، דיר פיהא כאס מא، זיד מעַלְק וְנֻס דיאל לקהוה، וסכּר חסב דוק، חרְכּהום וכלִיהום פוק לעאפיה، עאטפיה מהילה חְתא יטלע רע׳וָה، מנין תְבּדָא תגְלי זולְהא מן לעאפיה، צֻבּהא בלמהל פלאכאֶס، לקהוה חאצְהא צַבְּר، משי סרְעָה، חאצְהא כאס סְעְ׳יר וצוּת פשְג׳ר.